Izaho mandeha amin'ny dantisty zen̈y indraiky isaka taon̈o. Abàka eo amin'izay arakaraka filaharan̈a eo zen̈y lera lan̈iko, kôa fa milahatra be in̈y mety mandeha lera aroe eo kàra in̈y lan̈iko. Kôa fa tsy milahatra, mety telopolo minitry fo efa pare edy.